Ny kolotsaina any Chine raha ny fantatro izao ohatra raha amin'ny resaka mariazy izao ohatra dia tsy maintsy hasaina daholo ny fianakaviana rehetra hatamin'ny olona eo an-tanàna koa ary, dia ny any rehefa mandoa tso-drano dia misy olona mandray mihintsy aloha eo am-bavahady eo manokatra an'iny tso-drano iny dia raisina an-tsoratra mihintsy ny tso-drano hataonao. Dia ohatran'ny hoe misy hoe farafaha-keliny izay fa tsy tadidiko ilay izy hoe ohatrinona marina moa